Mebeldan changni tozalash uchun yumshoq mato yoki mikrofiber latta qo'llaniladi. Bu mato mebelning yuzasidagi chang va axlatni yengil olib tashlaydi. Elektron qurilmalarga zarar yetkazmaslik uchun quruq yoki ozgina nam mato ishlatish tavsiya etiladi.